Ghurtu̱ wami zu̱u̱ mu nu̱zhin wa nɗu̱ ma ghurti tuna nje su̱ ghurti tuna nje su̱ ghurti khaar tu̱ fu̱nda zhamndi wa nɗo ɓa tu nɓa ta zhamndi kaari wanya kala wanyi ta nogho mu? ta zu̱n mu? na zai nga zu̱nu̱ ta tu̱poki nda? no zai ta ɓa nu̱ ɗye zhamndi ɓarang tu̱ zhami, mu wa zhami tu̱ nɗa ɓa nu̱ kapar ghurti yero ɗye goro zhamndi, mu aa ɓa nu̱ ɗye yoro zhamndi mɓurti wa yi mbing za to ndu̱k wa ko yi ghuti su̱rvikiri ghuti su̱rbikiri to ka yi ghuti mɓuti, ghuti nu̱ da, to yi ghuti nu̱ rap to wa khu̱li to yi ghuti nu̱ da, to yi ghuti nu̱ rap to, to wa ɓa mɓa ma zham nu̱ mɓu̱rti, to nɓa ɓa ma zham mɓu̱rti taɓa nu̱m funɗa mɓu̱rta ɗa mɓami zu̱u̱ nang chem shi mɓu̱rtang ba bam, pam rap nake nu̱zhindi mɓu̱rti ɓami tu̱ ɗa ba su̱ yero pam rap nu̱ kapar ɓaro wor kunung, ko vat nu̱ ɗye nlu̱mnɗi ɓa da, da nu̱ sabulu ɓa ta ɓa su̱ yero tu̱ lokochi pii mɓai ji tu̱k funɗa zu̱u̱ chem ka pii mɓayi don kum tu mba vi khaba mbu dumbur mba nu kata tun yi pii mbayi tun nu ɗye zu̱mndi mbanu koɗom tuna chi yaarimu zurmaari wa shi za tama vi kibi, tu̱ zhu̱ kala nggur tu̱ vu̱ri tun nɗu̱ki tu̱n yi mbutki tun shi ɗye vi kibi, tun vi kibi tuna chi yaari tun shakh yaar su̱rvikir, su̱rvikir ɓami vat nu̱ nɗu̱bang tu̱m vu̱r du̱ngadi ye Su̱rviki me mɓu mang vat, me mɓu zhim vat, tum pii mɓai tun chi yaari tum shi wu su̱rvikiri tun shi me wu mankiri tun nɗi su̱ tu̱n ghar na ye rapti zhimero mu tu ghurti njiki, ghuti nu̱ rap ma nu mɓurtang tun yi tungndi tun nɗi su̱ tuna vu̱r ye to nu̱ raptor tuna vu̱r yo wor tu̱ ɗa zaa ku khar tu̱ ghuti nang a wanɗa tu̱ mɓu̱rti nang aa ghunli tun chi yaar tun shakhi tun wanɗa tun kha mɓurti mɓanu tun ka nɗi nggar tuna yi ghuti to da yaar to nɗu̱ su̱ nggar to nɗa ɗu̱ng yenda ta nɗu̱m ɗye ngini ta nɗum ku̱fari to nɗa ɓa to pii mɓai tu̱k, to yi khiri ma mu̱ mu̱gndi mɓam chem ka chi yaar mɓami duma ni mu̱gndi, nyem ka chii yaa ma piti dai ɓa, chema wa cem yi ɗiye piti to kuta tungndi ye zhime kafun khu nda khu̱l nagar ma wanang vi gurmun nɗunang ta yi tungndi ɓa zhimera khu̱l leeɗa to vu̱r ye nda shop to chi yaar mugndi to vu̱ri ta kala ɗye ngini daga ngin mu̱tari daga mbang nlume, ƙoɗomndi, jin ƙuuzi, ɓang khanang jin ƙu̱s ke munya nu̱ ƙoɗoma ɓang wa ndu̱k ya kuka kam nu̱ damta nga ɓa jiri ɓang ba ƙoɗoma, bu kuus, kuzhom mbang numɓa, muruta aa gandang, nake ƙhar wami aa ƙhuskwa masa yeena ye nu̱ masa yeena ye ɓa nu̱ mba ɓayeenaran arha mu̱ ta nlu̱ me kobo rap ma wa gumaro amma fu̱nda za sai ta masa a num fu̱nda ndu̱k ka ndu̱k wada ma ɗye jinu i ghurva, wor mu̱ ghurvar ku zhu̱u̱ ɗo ka shi ku mban ta nang. da nu nana shi ki nang zu̱n ghurvanung ɓa, amma yeena kam nang ka masa yeena ɓa ba yeenar ɓa nu̱ kimɓili mɓa laaji aa ghu̱nli tu̱ vu̱r muzhindi yeenar ɓanu yenu nu̱ kimɓili to nɗu̱ masa na ke khar wami zhu̱u̱ mɓu̱rti wami nu̱m khami mu̱ nga nɗu̱ ndaam ma ka nɗi ngganja magham nu̱ shi woye ya anɗau wandang mba chema nje nga za aiya wainang ndu̱k ka yi kikimndan tu̱ ka gwa alam vu̱rti wa magham ba mbam, tu magham vu̱r sonyi kunung tu̱ ƙangha, nu̱ ƙanghi gha tanga ji mbil ta nga dhal mbu ghai zambu̱k nga za nga gang wai iza ngam vin ndu̱m mɓa nga za ka vi nga kala kya wai za aiya muta gang kya wanyang ndu̱k wu khu̱lor ɓa aa mɓo varo ta nga ɓa varo tu̱ maghamma ɓa tu̱ vu̱rya zabu̱k, wonji nga gwa Qusonggi njong nga gwa kaaga ɗyirap ƙu̱m da nga kuna magham nga nje ba kharang nu̱ wor nu̱ kana ɗyi wanang wonji hartu magham shakhtim nu̱ chini yang ba nga nje mɓu̱ kiɓang nu̱ Qusongggyang magham ba shwata remi ɗye zu̱mndi ɓa khang ba ta kaala mu ndu̱k wa zhizha aiya wane ta mbonye nga za aiya toka yi kima ɗyi nu̱ke magham wa hada su̱ kam to ka yi kikimnda mba nga shirang chem kha lapiya kap chem waɗa nu̱ nu̱zhin nang nagha mpu̱s ndu̱k ɓa nu̱ magha mpu zhang wa mu nga mpu̱s wor mang ka ndakhla nga za kai bang nga ndola mpuzhu̱nang ɓa nga o, yang wa yi ɗye mpuzha nɗa nake khar wami chem shakh lapiya mu ching khar mɓu̱ ti mɓami ɗyem yi ɗyi nggur ɓa nu̱ baba kuma ba chem rap ɗyem zu̱n ɗyikur ɓa ba chema nje kukur kukur wanang nu̱ yen chem kha ba dunye mbami lapiya. ɗyi nggur nu̱ sa min mɓan mɓa yana ɗyem sa ndu̱k ɓa wayang ke nu̱ ndal kha mi khag ɓa mu̱ wa nda tu̱ mu̱t wara kha nana, tu̱ ndu̱k kya ba chem rap chem nu̱ khaata yii mɓu nana ba chem ra yang magham wa nɗu̱k tu̱m chema nje chem wa gwa Qusonggi nɗu̱k nu̱ nggadang kap wa shi mɓar chema kanar ye magham mu̱ mɓurti ɓarem ɗyem shiki kap aa ki wa gwa loba ɓarang nu̱ zhikankirku kap aaki ka kya zham kanɗi mɓa nga nga za nga kuna wonji a nja zhamndi nga nga wa ma kala woi nga za nga gangdang ba kada ka nga yi kya khu̱si mu ndu̱k nu̱ gwa woi ɓa ya kha wu khusku to nu̱ su̱mburti mɓu̱ ta nga ɓa ɗa magham za wanji chin ka vu̱r ya tang kha rap, rap, sar rap, ba nga kha woi khaar tu̱ magham ching ya gha kuma nga kuna khar mɓu̱rti ɓang kam nga wanɗa kap lapiya nu̱ ndu̱k mpu̱zhang ɓa, nang mpu̱zh ndu̱k ɓa nu̱ su̱rva kap chem wa kha lapiya nu̱ wora ɗyi kura nje nu̱ taba ki nga nu̱ wor ɓa chem wanɗa kap nu̱ wora mɓu̱rti ɓamu leeni kye zhum to yi khiriku mɓ nda ye wora ta daa ɗyim ye wora mɓani toka nɗu̱ zoonɗa to daa ɗyim ta wa to yi khiri to pii mɓayi ku̱m to chi yuaar to chi nu̱ mu̱ngdi, to chi nu̱ fu̱dari kap ba chem kya shirang ƙu̱r nga yi khiri nggu̱r tang biya kobo tu̱ nɗa khi ya kur kobo rap kap nga yi khiri nan gyang kap kap nga yi khirinang yang kap ba chem wa shi ba kap chem wanda mɓani khaar nu̱ raptu̱ ɓa sai ta kuuta tu̱ngndi ye da vi gurmun kafin ku nɗa mba nggar chem wa yi tu̱ngndi nɗu̱m ndɗu̱m to ndu̱ng gha ye nda aa toka nɗangta, nɗangta, fu̱nɗa lariye nje to yi khir toka nɗangta nu̱ piliri yang ba chema shi yaar mɓami mɓaari mu to khi mɓu̱ tangh to pi ƙhazi nu̱n gha nu̱ pili To chi yaar mbaro na ke khar meeni, khar mbami ndaa, to kayi ki khiri nu̱ varo mu mbu̱ tongh ba tu̱ yaarang yi ngengsaheng mu̱ mbu̱ tongh kuma ba tu̱ yaar wayshi mbari a woi khiki yero yang nang gwa ye nusu 1a nang gwa wonyang nɗau mba belle ku̱ yi khirang ya ba nga kya khiri 1a nga yang ba chema nɗu̱rtang chem yi nllu̱nar wami kap tu̱ shi mbari aa nu̱m kap chema shirang nu̱ yen Qusonggi bang kap ka shwata nga nɗu̱ zhum tu̱ ɗa daa ɗyim, nɗu zhu̱ma ta daa ɗyin nɗu zhu̱ma to shiip runɗang, to yo shiiptu̱ baro to yi ɗyi baro funɗa laaji to ndu̱ va goma na ke khar wami nu̱ke chem shiki, nu̱m yi khar malkanndi 1a nu̱ nyezha ku kap funɗa nu̱ ke chema nje chema nji yin ta1e wami chema daa goro mbami chema nji nake khar wami nu̱ raptikiri ghar tu̱ khaa woi chema yi nllu̱m ye yen chem vu̱r kobo rap ma sisi to vu̱r ye nu̱zhin no za wonji ɗye nllu̱mi tu̱ kuna nake khar wami nu̱m ka yi tu̱n ye yen wa, rapta Binta chema nje kukor, kukor chem wa kuna